He nab'eey nan he qajiyij he qamasb'al, kajmasnek renejeel xapa' che'el k'o wii' kiraqtaj wii' jun mes, qab'an qamees xapa' xe' taq ch'aat, xe' taq teem, xe' taq chee', rajawxiik qab'an laj qamees, jun masb'al pues k'o jun richee' xaqara' he re kimasnek, ela' kichakan chaqan renejeel q'iij, ela' jun chakansa'n re kirmesb'ej, re kirmas qachan, xa' kela' saq riliik qachan, re qakoj jun masb'al rii' re kimasnek renejeel q'iij.